Au gegu fri taim ai nega vovoka tu a vaibin mai toma era toma guru ah kara expreshen na ga iusian kavana miusik au mari merogu be nega tari mari atoren o nega tari tu sagagu mo akougauan mogo benam mari tari avaga gogirin benam au maki a mari kauni bena avanen aigesi au moga mo aveian gegi atanu kavan gabunai asigina tu mari atoreni o vevaga kava tari aveini tari kakagu avaga kavarin o garagogu natugu avaga kavarini atanu kavan taimiri o nega vovoka tu mai toma nega teknologina be asikurin mobail fon tarima vovokana ge abiusian asi ge ius gitakauan au gegu lekeai tu a sikurini guinenai sikuri gaburiai goi na asi boro libari dagarari Ini toma mai fon na maiga evaga fri ani mabarama. Gai guinenai garo rorinai laibreri ai ga buka to goi ini toma fon iai ga bukan bogibogi na mu lavilavi asi maki ga iagalagin sena motu vasevai mogo oi kekei. Au gegu ora fakariai nega tari a tanu gari tagon mogo a tugamagin ma gegu maguri kara bavaga goraian o gegu maguri ai kamasi ba vetore logon natugu gena tanu namo gena gani namo tugamagiri agabini mo negai garagogu atugamagiani ia gena tanu namo gena gena namo natugu atugamagiani tarikakagu maki atugamagirini sinagu tamagu maki atugamagirini atanu gari tagoni gegu ura fakariai tu mogeri atugamagirin boiogari aveirin Iatariai a gaugauni gaugau lekeriai nega tari vaga vesiri oranai ge ragasin nega tari asi ge ragasin o ge daudauni motu vere mogo libana nega tari atanu tagon ave tugamagini gita tarima rima be nega tari amoirani nugagu emoirani ave tugamagin au geregagu ai tu au vanagi vanagi aurani bana tanu gari tago mogo korana mo tanu gari tago nugariai au mo a boioga gitakaun ave tore logoni goira garinai au kamasi ba marevan au kamasi ba magurini vetore logo na avein o nega vovoka tu gatagu gesi ga vekakoni bua ga garani o ga sivarai sivaraini vada maguri vaga iakuna gana vada maguri vaga vererena gana vada sivarai borurina ga iagoni namori o Gofagofari o moni akiragirini gegu ura fakariai tari kakagu maki seviguai kika seviriai kika gatanun gegu faka taimiriai ia gesi kekei aiagon ga tanu vegogoni ga gani vegogoni ga sivarai vegogoni tarikakagu wuagu iagu gesi ga tanu vegogoni ga maguri vegogon